बिल्लियों का बारा मा कुछ भ्रम छन कि बिल्लियों ते दूध बहुत ज्यादा पसंद होन्दु। ज्यादातर बिल्ली लकसते असहिष्णु होदिन जु दूध ते नी पचे सकदिन बिल्लियों ते शाकाहारी होयुं चेंदु.